Cwii nnom na nnda̱a̱ na nncꞌuu tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nntsꞌaanaꞌ na ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ ta̱nnom tsꞌaⁿ joꞌ luaꞌ nchii ñjaaⁿ naquiiꞌ tsjoom suljaaꞌ nlꞌuu waanaꞌ na nnda̱a̱ nlꞌuu na tsꞌoom juunaꞌ meiⁿntyjeeꞌ xeⁿ nchii waa cwii nnom jnda̱a̱ na matseineiⁿ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na cwilalꞌueeꞌndye joonaꞌ ntꞌomcheⁿ ntyja joꞌ chii juunaꞌ cwileilꞌuenaꞌ na cwiluii chaꞌjom jugochjoo na nncꞌuu tsꞌaⁿ nncjuꞌ tsꞌaⁿ ndaatioo tsꞌom cwii tjaⁿ na seiscientos naquiiꞌ juunaꞌ jeꞌ nncjuꞌ cwii sobrechjoo na ñjom jnda̱a̱meiⁿꞌ jeꞌ ya ya nntseiñꞌeeⁿꞌndyuꞌ juunaꞌ jeꞌ xeⁿjnda̱ nncꞌuaꞌ juunaꞌ jnda̱a̱waꞌ jeꞌ cwiluiinaꞌ jeꞌ ñequio ta̱ na jndyu mora cwiluena na ta̱waꞌ jeeⁿ yanaꞌ cwentaaꞌ ta̱nnom tsꞌaⁿ ndoꞌ jnda̱a̱waꞌ jeꞌ ꞌnaⁿ na yatinaꞌ cwiluena cantyja cwiwichinaꞌ ñequio ta̱ mati na jndyu monje ñequio stevia joꞌ na jeeⁿ ya juunaꞌ cwentaaꞌ ta̱nnom tsꞌaⁿ.